ये ब्रश ची टेकु उप्पर निचे करे नाकि तेज़ नई रगड़नियु ब्रश ते अगर ब्रश ते तेज़ रगड़ला तो जो मसूडाची सु कमज़ोर होजालु